Izy ka misy vahigny ta hande amignaha ,akanjo tiako ataogny mandeha koa zegny arakaraka toetr'andro ka somary mahintsignitsy malomaloka andro tiako izy magnagno patalogno ndraiky <hesitation> palitao avy eo savaty ,fô andro ka somary mafampagna tiako izy magnagno tiserty ndraiky sôrty avy eo savaty.